Ta pa'asɛ viiŋo puan, dunsi buuri zo'e zo'e boi mɛ tingɔŋɔ wa zuo ka tãna n wan gise yu'uŋɔ bii ka tãna gisera yu'uŋɔ. Duunsina wa ni nyɛta yɔ'ɔ yɛsera ɛɛra ba nuurɛ dia bii ba yɛla asi'a la yu'uŋɔ. Duunsina wa magesɛ wuu loŋo, yu'uŋɔ silega, dɔkɛ'ɛsega la ba taaba asi'a ka tã gisera yu'uŋɔ. Ti bala la, ba ni yese la yu'uŋɔ ta nyaŋɛ ɛ ba diisi buuri buuri tari lebe ti beere san yilegɛ ti ba me ta'am n wan di.